E'eleuai <hesitation> pagua leu time e'eleuai alogai kagu pagua felopauma. Pagua felopauma laoma aga, law and order kelele kapa maoai akemia. Papiau elao emai aga freedom ai elao emai, mani lai opopo lai papiau elao emai agemo. Elao emai agemo <hesitation> kapaina alagalao alagalao isa e'free elao emai. Gaina leu e'eleuai time alogai sports opuai kemia <hesitation> volleyball opuai kemia rugby kemia gaina time alogai e'eleuai ke gaina youths ke youths keopua kelao kemai aloi egama felo alogaina, aloi egama feloalogaina aga pagua eka feloalogaina. pagua gaina agaogai eka pagua isa efelo alogaina. Pipaini kapa apalai gaina akemia ke socialize feloalogaina aifea kemai amoamo kemai keopua isa efelo alogaina pagua ealogama feloalogaina ke amu afai safa felo felo pauma stoa amu afai safa efelo alogaina amu afai akaikia lai. Akaikia lai Amu afai keake puo amu afai akaikia puo aguagu felopauma. Aguagu felopauma papiau safa mao kepinauga foama safa eka. Ina ama kepinauga puo foama eka <hesitation> amu afai safa eake puo pau ina time alogai papiau moni ke'ima feloalogaini'i. Moni akepalaka moni ke wame felo, puo aguagu felo felopauma. Aguagu felopauma emia pau amai pau amaiamaiamai namo pau namo time aloiai aga pau namo time aloiai aga aguagu pau e'changei alogaina. E'changei alogaina aga pau paguai <hesitation> kelele akaikiai paumai kegama aifa piagai gaina amui kemia painao emia meau ioina ioina pau namo pau time aloiai pagua alogai pagua eaffectinia, stoa amui afai safa keagau alogaina aguagu einoka alogaina. Einoka alogaina kai lai ague ague akapa alaoaina pau inamo time aga ga aguoma ague <hesitation> law and order problem e'ele lai issue e'elelai pauma issue ala amaoma amapaopaina aoma leaders fofougai a'struggle alogaina gome pagua alogai aga aifa piagai Ipitsipitsi kemia. Ke papiau safa akelao ake tsipula <noise> pau namo generation alogai aguagu e'changei alogaina, aguagu pau namo pau namo <hesitation> ten years time kopoga pau namo kuku apala, steam kuku apala mekeoai kuku apala kefauniniui. Steam everyday keuma aefua today's generation aga pau namo isa imoi generation aga ainafii ao lai pauma, papiau maoai maniai kelao kemai. Maniai kelao kemai freedom lai papie kepea felo keoma kelao aekaina, miamia kinai aga o'oae <noise> imoi ifiao kepea felo keoma aekaina gome kuku apala steam pagua alo epamaea. Kelele kekapai law and order eapoke kai ao tsipula aelao. Murder emae paumamo pagua alogai mekeo paguai alogai keagu kai ao. Gainai time gaina time alogai mekeo ga eka oma ekae, ala agaoma agapaopaina, gamia lopia Law and order paguai lopia keague pagua kepakapulania talafatu aepinauga. Ke pagua lopiai keague kepipalagai pagua gaina gaka felo keoma keapae kekapa kelaoaina puo gainai challenges aisai everyday.